مؤلف، لان الممثل دا ماهو الا صوره، غلاف انما الاصل في كل حاجه سواء حاجه كوميديه او حاجه <hesitation> فلسفيه او حاجه دراما او حاجه من الحاجات دي هو المؤلف، المؤلف هو اللي بيعمل الموضوع هو اللي بيخلي الفيلم او المسلسل وحتي الاغاني، اي حاجه المؤلف هو الاساس فيها، انما الممثل ماهو الا غلاف.